أفضل السفر بالسيارة لأني احب الحرية في الطريق أقدر أوجف وين ما ابغي أعجبني اني استكشف مناطق جديدة وأنظر الى مناظر خلابة وآخذ راحتي بدون ما اكون مرتبط بوقت زي القطار و <hesitation> ما في زحمة مثل القطار والاجواء مريحة.